Igga mi laato defowo e mi laato direbaajo goddo, ngam so defowo min nyamay mi haara, raa bo min mi yiɗa yilaaki.